م هو، یو هوسا ژوند د خوبونو له بشپړ ترلاسه کولو پرته هم ممکن دی، ځکه هوساینه یوازې له لویو لاسته‌راوړنو نه نه، بلکې له شکر، منلو، او ورځني ارام ذهن څخه راځي. کله ناکله کوچني شیان لوی ارام راوړي.